Nɛŋyǝ mɛɛperecee kʊkɔɛ kǝ pɨ kpii rɨ nyarɨwǝ ŋpǝ pɨ lǝǝ yee pɩri pɨ pɨŋ cɛ wǝ́ yee piri pɨ ke pɨŋ nuŋ pɨ ŋ pwɛyɩ wǝ́ pɨ lo lɛ pɨŋ toŋ lǝ yɨŋ wʊʊ pǝ lɨŋ caa le ŋ ri.